Pues par queity gýxíny comid’ah, pues záapa náh rgwány, este th xmán ‘gy ná mer’lá esque bueno, réhe zy casi, queity nády raba acostumbrad, este yúhu comid re xhí,¿por qué? Porque lueg ga vananu xi par vázeny, xi par gáw’ny tchi gáckzack’ny lueg’ah. Guñá este queity za tanto ni val gýaanckaa zani ah, pues ree cwm náap raba ra animal’e, rah xinly, rá burr’e ra-ra ráthe ra many, hasta bíchi, becw’e zy ah, rín rany ni raw ramá va, racknee, tuzy gá rdawnu nú vez. tchi val gýenckaa ztógy ni’ah, pues nannu este lárama many, mbány rá many’ mbány rama ckandzá rama tchi nú vez este za becw’ah pues rgwý gá rama gýw va, tchi cun ztoo ra burr’e pues rckyn gá gaw rama, val zackw tchinew má mandad tchickoo gýag tchicoo, gulá xinii zy zama bazew caloo ztë’ah nii ni maru rká zanu nez lay ree, tchi nii queity rckindy xiiru este, queit’za rxin dándy rani canie pues par náh merlá th xman zy layty’gy gýwtxeny xynoo rxynziny tchiláz, lá ra aminal’e za cabeez gaw’ny.